تحب تولي ترقد في ليل؟ أسمعني اولا برا مشي خوذ مغنيزيوم مغنيزيوم طيارة عاللخر يعاونك باش تنجم ترقد فالليل بالقدا، <hesitation> فما زاد <hesitation> معدش تاكل حاجات <hesitation> بالزيوت ولا حاجات مقلية فالليل ما حاول ما تاكلش حلو زادا كيف كيف تعشا بكري باش ما تقلقكش كرشك، وحط كتاب أقرا راه <hesitation> تفرج في حاجة خفيفة وارقد.